Ataku tu selei jumber nasemakin anu. Iki to ke na kengkeki ular kobra eh tabula malotong arakang. Bisaki matama rumah sakit, bisaki mate <hesitation> <hesitation> tallu sungaejo pai tanduki bayinta. Tanduki tong bahaya <hesitation> <hesitation> tanukaki kojuasu. Kenakengkengki asu to bisa-bisaki rabies anaki ana sesak nafas araga gara-gaa rabies. talluka nasengaejo harumau nasaba disumatra mendaki gungung. Rinduka disumatra tu ki deng harimau itu kutakurang di takutuanajo na anu baling, saba naijoki njo na cikkiki nakengkese kaki. Silong linta na maringkiki itorara sibawa pacet diseluruh tanahta. <hesitation> tanujuga nasilong burung elang nasaba kalau napattoki mapaddi.